چهارشنبه د نیمې لارې نښه ده. زما ذهن ته د کارونو بشپړولو، تنظیم او د پای ته رسېدو احساسات راځي. دا ورځ د کارونو د توازن، ترتیب او په خوښۍ سره د هلو ځلو په اړه فکرونه رامنځته کوي.